Nkok ebhu o kǝbha o di nkok o yuk o yebi i nkok. Nong o ki taghe na nkok o ji yobha=e nnyi. O yubhe nnyi o se ye o se nnyi eme o se nnyi eme o pǝp ye afut ama fep ka biji. O bhae nnyi fep o su nong o ki su o ka ebhi o kak akang o ke ejim o kak ngare o kǝm nnyi ka ngun. A yip ame am afo fep a kut ye ka biji. A yip ama afo a kut ye ka biji. O sui o nabhe eyim feep mbi o menghe se o ki kak ka nnyam i nkok i nchane. Kǝn o kǝma osep <hesitation> mbi orang o, kǝn o kǝma nkoki nchane o di na egome o o kǝn o kǝma kpe nnyi o di na kpe baghe ekpak eyim-edim o nong o ki yim nnyi a yebhe ka amǝt ama na amǝti ntem nne yo a ki kume ka nkpoe eya a mbi fǝne erong oyebha mbǝnghe. E kǝm mbi o kak aku mfiri obhu e nji se o kǝma osep o kak aku mma bhi o kǝm mbi o nob nji kpe ntem a yeni mbi fǝne erong tik e kok ye a di. Nnyam i nkok chang ejum nji o ki kǝm ka jena o kǝm o ki kǝm e ka mbing se o kǝm i nnyam i nkok o ki kǝn nnyi o pǝp nnyi a fut fep ka biji o se nnyi m o bhae nnyi feep o kǝm ka ngun o kǝn nnyi o kǝm kpe nan kpe nan nong e kora. O ki kǝn erik nabhe nnyi nong o ki kǝm o di nnyi a yebha ka biji. Kpe o fon ejum kpe o ka fon o not ejum nji o ki yim osep i nchane o nobha ka biji ka amǝt ka <hesitation> nga obhu kpe nne a du ke ere fǝne erong a bhak a yen eyim-edim ambi fo tik e kot ye edim. O ki kǝm eyim-edim kpe nfone a ka kem a ka timi o di the way nyi a ki yen eyim ahbi afo e gbo ye okot a tabhe eyim-edim a di.